Ke noʻonoʻo wau e pili ana kahi kukui o ka mea e launa me iaʻu, ke loaʻa wau i kahi ninau a ʻaʻole wau maopopo pehea e pane hana wau ma kahi pepa alaila ke noʻonoʻo wau i ka haʻina, hoʻā ia ke kukui ma koʻu poʻo a aia ka haʻina ma koʻu poʻo.